azafady e sôdy afaka karakaraignao hely folera-na ity fô, zahay tsy ake hely agnaty ny deux semaines akato, tondrahagna izy io mandraigny miaro arivariva, izy ka tsy araka agnao in-droa isan'andro na ataognao indray mandeha fôgna isan-kerignandro, agnasa amelogna rogny e, vonjeo amin'ny taba ty a miandry mitavandra aminan-dre